و كان نولي, نولي لا باريود تاع عامي اللول في الليسي, هداك العام درت بزاف غلطات, اللي من بعد من موراهم الى يومنا راني نخلص, بيهم ضيعت بزاف عوام من حياتي كنت عادا نحوس غي نلعب و نزعق ما كنتش عارف بلي كل عام راه يمشي, يمشي ضياعة, سما هاداك العام نوليله نولي لدوميل اونز و ننصح روحي